طبعا إذا كنت مضطر إني أبني لي مستعمرة عالمريخ ،فهختار خمسة أشخاص من مجالات متنوعة ،هختار عالم أحياء ،ومهندس فضاء ،وطبيب ،وعالم جيولوجيا ،وفنان ،أو كاتب تراهم أدوارهم تتكامل بشكل رهيب مرة ، ويساعدوني في <hesitation> توثيق التجربة ونجاحها.